Injo anua koronga biasana nu bua-buangang, rie mo njo nu caddi, rie to mo tanga-tanga nikuangang injo biasa taua sedang-sedang, rie to mo lompona pammaja a injo pako to mi pole, rie to mo caddi, <hesitation> tanga-tanga na lompo to pole, injo koronga punna nu caddi-caddi biasana nipake kaleji appallu ere punna tau la pallu ere bambang do, kulle todo i nipake untuk appallu kanre, punna anu sikidiji punna tutu ta rua tauja injo iya nauppaji, jari punna injo korong tanga-tanga iya biasa nipake punna dandangki, nampa punnanu lompoa iya biasana nipake acara-acara pada kapurung, barobbo, kalo itusse nuppaiya apalagi punna tabbalo tokki isse ngacara do, nampa biasa to injo pole tetangga-tetangga rampi ballakku iya mang ri balla ngirang korong, kah nakkeji rie kunne anungku korong lompoku, jadi injo pammaja caddi-caddia iya biasa nipake assanggara juku punna juku caddi-caddiji nipake a cobe-cobe, nipake todo a dada-dadara bajao, nampa punna injo pammaja tanga-tangaya ia biasa kupake sanggara juku nu lompo-lompoa, jari punna nu lompo kalea isse ia. Punna rie aca-acara, injo isse nipake, nipake sangga-sanggara, nakke kan nu lohe pammajakku jadi punna rie to kahajuang rampi ballakku tetangga-tetangga ia maing ngasemi na inrang, biasa injo nainrang ngasemi tallung buanganga injo nu caddia, tanga-tangayya na lompoa, kah punna kutte injo ri pajanganga iya taua punna nainrangi njo caddia napake kaju sanggara, <hesitation> punna injo nu caddia na biasa napake taua assanggara dumpi eja, nampa injo nu tanga-tanga ia na lompoa biasa napakei a goreng-goreng.